To aa want filyd tambai wan saboda irin makgaki lrin nima to midaia trilama gaskiya watil dilka don mi mar kyakkgawa aa mimar kyakkyawa ndaan kaga ai ghanaki kan jii dikwi di wast faka mara dikwidi kan katsikatsina to fii baa fada butium ndaan to ken naguka taa dada dadaga taa morast to saboda mi buma mimara dikwidi kan nama asali a armaa dikwidihust baban na ndi bui coonaki tun ata gharo nima to suidai hamba makwau amman wt gargada baa hankali hun ndi tiusttimaryu wana munt digaka kwafa hamba wi makwaa kuma naka dikwidi kanka har coonakt miyata tiiva ghamust coonaki want munt diga mumun duduwa ka waiya esahi yawaiki tilitii garna nama har coonakt tiiji kuwa ma tiiyatli boa na tsuwai.

Yauwa anman gaskiya miyata naya irin wiham stab ktmayakt tu rayi kokuma a wiham ndi damt hanka lima nahar mi vawama do hakali ma to dai midai taumako nayinst har conaki mi marmou har coonaki kuma niyata cibima hinma ndi buwa tlin ndibt marama kari dan ai nlibt tiiji raan to mi sheroni ma a tii nlibt ba bamna katsikatsina kuma lai lar midata kuma saa roonka coonaki ndimadi miya har wuti mi nimamu coonaki tlinga ta saa raankari do taimako lrino ghinst to coonaki kama gandi ne rawama sharono nima kullum kullun arotatim jiika rdii kotonga bayama na makana tlafigs ko tongas basama miya una makana tlafiba sanna ndi gthama darhatio bakama ta mi makama tlafigaka kuma coonaki miya humba diga garnake ta commun mima comau gauwa mika cama duma dadaiya mi tsiramc maa dauidaiya mika canmu tii sabida a maiwasi mi tsiramata <hesitation> naka burtali bou ndi crama kani. Don darhika ni mi batayamau har coonakt amiyee gand coonaki a aramata darhit babahtjia tsakum dii makyakinama har yawa nama mi sibi niya coonakt to gaskiya wat’’s akamma akammade shtrisin stngan kwami godeya godayou akammadee ndi gadcc gan hin sharoho ni ma subadu tin gode gntnsi mi godee ndi gadee <hesitation> hin ghawho nima subudu ndinkani musingan roon kan ai daddakt tu ghtnsi edii yadda ki tama koda wainaki duhamba ghtnsi yaddanmou tlinma dimatilina hare bad dee yadda ghtnsi kuma fadi mau kuma lailai mtha diyatlin kuma miga godee ghtnsi mimar yaddaki ta grutnsi kuma mi doo godayakt ta grtnsi kuma immasna allutin hodi yaka kuma miya saka godiya go hali bamidu doo coonaki wallahi kwafa wtha wi hamba wima kwau wallahi kwafa hamba wimakou don miya dima godiya ghansi mikara dimahiya godiya ndi barama ghtost.